Ni owun itsekiri io kase okan, meji, metue, mėėran, maaru, méèfa, mééje, meejo, meesany meegha okan-le-egua, eji-le egua, eta-le-egua, eren-le-egua erudogun-okan-le-erudogun méeji-le-ogun, meeji-le-ogun meeta-le-ogun, meeren-le-ogun maaru-le-ogun, meefa te-ogun meeje-le-ogun, meejo, te-ogun meesan-le-ogun, ogbany okan-le-ogban. Méeyi-le-ogban, meeta-le-ogban meerem-le-ogban, <hesitation> ma̱aru-le-ogban, mééfa-le-ogban méèje-le-ogban, meejo-le-ogban, meesan-le-ogban, oji okan-le-oji, meji-le-oji, meete-le-oji, meeren-le-oji, maaru-le oji, mèèfa-le-oji, meejẹ́-le-oji meejo-le-oji, méésan-le-oji